لو كان الإختيار متروك لي فأنا أختار النقود <hesitation> أحس بتعامل النقود المرونة، <hesitation> المال بيمنحك الحرية الشخصية -لإخترا- لإختيار، وإشتراء ما تريد، وممكن <hesitation> -يوفص- يوفر في الوقت، وبدل من البحث عن الهدايا، يمكن استخدام النقود لشراء ما يناسبني، ممكن إنها تكون تجربة <hesitation> جد جد جميلة، <hesitation> ولكن الهدايا يبقى لها طابع شخصي.